<hesitation> ऐसो हय कार कारय हय मोटरसाईकिल <hesitation> मोटरसाईकिल के दाँजोमे कार कहुँ अग्गु हय । तर हमय जान कहाँ हय, काम का हय बोके आधारमे मय छनोट करंगो । जैसे कि अव डगर पतरी हय हुआं कार निगिनाए कार लैजाएक का करेहयं । तओ हुआं मोटर साईकिल चाहो । काहेकि पतरी पतरी डगरमे आरामसे जहाँ फिर चले जएहयं छुट <hesitation> आरामसे देखत अ चले जएहयं पतरि डगरमे <hesitation> फिर छिरन मिलजात हय । तर रोड अच्छि हय अथवा <hesitation> चकली डगर हय तौत व हमय मोटरसाईकलसे कार बढिया हुआं धुधरसे बचंगे, किचसे बचंगे आरामसे जएहयं तओ हुआं कार जरुरी हय, कार अच्छो हय कार चाहंगे ।